Ndikka mi waɗa jahaangal dow ngirgiya leidi gam kannga e nga ɓuri wonuki jam nden bo njairi e ɗon, ɗatal ngal bo ngal boɗngal.